Eewa nandi tye ngeno onda yi pehala limwe epe ngaashi ngeno ondayi ondayi nando okoshomeya. Opo ndi ninge uufelende ondina oku kala ndina omikalo dhopaantu dhoka tadhi gandja oshiholelwa oshaanawa opo oofelende dhi hogololendje nenge dhi kale dhi hole ndje tse tu tameke uukume wetu. Ondina oku kala ndina omikalo dhopaantu. ndina aombili yokomwenyo. handi popi nakehe gumwe opo aantu mba yeli pooha nangame ya kuthendjeko onga omuntu omwaanawa opo tu pange uukuume nayo. onda pumbwa ndi kale tandi kwathele mpoka tandi vulu. tandi vulu oku kwathela omuntu kehe mpoka tandi vulu opo omuntu ngoka a kuthendjeko onga ngame omuntu omwaanawa noku za mpoka otatu vulu oku ipanga uukuume. Onda pumbwa oku kala handi mokati tandi vulu okuzapo tandi yi paantu mpoka tatu popi iinima ya yooloka noya yooloka. nokuza mpoka otapu vulu okuza aantu mboka taa vulu okuya kungame noku noku tameka tu ipange uukuume nayo.